Ningan toh bar- nangan na i- isi- ap areh rak khol suri, ep lamas. ep kaukau. ap toh baran larning. ep piam nah di parai pani, ap ep boroi nah di iahwuhi ap on saning di- tati, ap ep sis na di iahwuhi ap di- pupusi, o di kuki. ep les na di iahwuhi, ep langai na di tuni, ep pelir na di boili, ep sis na di paraipani ap di parai toh baran ngisnis an- mahin toh barnangan rhop ting lon barim na di tuni o- di- rak monoi di pupusi o di pupus lon pakani, api saloh ep kamok na di neh tuni lakan ep iah. les ap ep lamas.